A to, woodi matsala soosay to har artificial intelligence ɓuri anndal himɓe, ngam njanngirdee timmi kenan, ngam jotta ko goɗɗo jaɗata ekkita naane, a waawa a waɗa be hoore ma, jotta a waawaata, ngam to a yahi a wati ha artificial intelligence o hokkete jotta ayi ay himɓe ummi waaway njanngirdee bo to ɓe binndi exams ɓe nyaama ɓe waaway binndi, ngam ko ɓe ƴami artificial intelligence pat hokkay ɓe, so nonnon may ɓe ɗo wadda anndal ho'ti ɓa'wo ha nder himɓe. ammaaa ni ha ɓe anndi himɓe annda ko ɓe watta kennan, ammaa mo anndi ko watta bo anndi no njanngirta, anndi no naftirta huunde may, so huunde may jotta ɗo dama duuniyaaru soosay.